Israel ia nanu campuran neme warisan makahukuk no modern no pengaruh neme agama yahudi no tradisi timor tengah no pengaruh global. Israle boe nanu aspek agamano aspek tradisi no aspek keluarga, aspek bahasa, aspek pendidikan.